Vakansi-ra sin vakansi-ra sin <hesitation> mu a waati-nɛ mi we a ci'a a voyaze a we bera curulu abe <hesitation> waati wure ɓɛ'a mube besosi han waati-ra boma wure we wee to cɛ-nu tonu cɛ-nu a punna mu ɲan se a mi we tanni mite donk depi o ni waati a a ci to o tawe a o prepare mu biye mi tawe a wee ni waati biye mi tawe ami ɓɛ wee ni waati nɛ to depi a o o vakansi ɓɛ na o tawɛ a o prepare mu